La miaraky amy nama tiako satria la miaraky amy nama tegna la zay miaraky amy nama zay hoe la mana nama ma miresaky avao mitatara raha maro tsy tsy matahotsy.